Ukú āvií ja íi kuii ñukú ne porke dā íkakɨ̄ɨn davi vi xi kāda íño kaꞌni ññáꞌa ngadɨvɨ kuiine a vií ne antɨchi kuiī vi ja da kādá naakuntéku vikó ne kantéku kuii chi antɨhɨ dɨkɨ ñuntó ntɨhi antɨɨthi xáa vii antɨɨchɨ i dovɨ ñukú xaꞌa vi xuku da ñaꞌa nga ne pithi kuii ntɨꞌvi ti ñaꞌa té xitsi vi añóo kaꞌni ne xíthi vii i ñaꞌa ga diꞌvi i kāda iñ kaꞌní xi kaiti ne ñkañí nu kuāan nakaꞌan ña viv vi já ne kuii ntɨꞌɨvi ñaꞌa ña káchi o nne kañí nu kuaꞌan i kuii ntɨꞌɨ vií ja te ñutun te ñutun kāfeé te ñuto ne kuíi ntɨchɨ vií xvií já ne ntaꞌa kafeé nchi kuiī vi.